Aver kani vuelta uu arbol ndani ajan ha <hesitation> arbol ya xhixte tuyunjan tuyunjan kuu iin iko tuu yunjan tuu yunjan nano tuu yunjan kuechi he kutu yuu njan tuu yunjan hixa'a tuu yunjan yuu mmm nujan nuu njanu este yutun nani, tuu ini ajan tuu init ha tuitinde ijan no'o olde cerro nano este he arbol de crucesillo njanta nuu nuxhen tu nani yikuan nakoxhe ion nuu njanu deyunja ixa'a ndeyunja uu deyunja yundati yunjan o ita no a o'on no iño na'a axuan.